حق تجهز الشنطة اول شي لازم انه تتاكد من ان الأشياء الي بتاخذها تكفي المساحة مالتها فاول شي تحط الأشياء الخفيفة نفس الملابس تكون تحت ويعني الأشياء الكبيرة الي تأخذ مساحة عقب الأشياء الصغيرة والثقيلة يعني تكون فوق بحيث انه ما تأخذ مساحة تحت او تعيق بقية الاشياء